Manao anizao ñy mombamombany ñy sakafo <shushes> an'arabie saôdity añy: -Rozy añy tia karazan-kane ,tea ñy karazan-draha matsirotsiro vita aminy ñy raha masira ro mame; <shushes> tea mampiasa hena rozy, vary, legimy noho ñy raha mitiry ;manahaky anizao ñy kabsa, <shushes> zao ñy hanin-drozy añy zao <shushes> ,matetiky ketrehin-drozy aminy ñy henan-kiso o ,henan'akoho o ,henan'aomby na fia miarakaminy legimy ;ñy mandi ,ñy saoarmà ,zao ñy sakafon-drozy añy.